छोटा चिम्टा के बूफे सलाद पार्टी खाना पकावे के काम आवेच्छे। सिलिकोन बर्प चिम्टा के उपयोग करेवला बचन के लिए अच्छा। होगेच्छे छोटे सिलिकोन खाद, चिम्टे, बर्प, केंडी, सबजी। फल, चिप्स, पापकण, एपोटाइज, जैतुन आधी के सभी। परकार के छोटे अकार के भोजन के उठावे में एकर इस्तमाल। करल जाईच्छे और भी एकर कुछ-कुछ इस्तमाल करल जाईच्छे।